<hesitation> Fomba mahomby hiadia am'zay zany: <noise> <hesitation> le zaza mila <noise> zary la amy lala soa avao zany hoe zao atoro azy, zao mety am'zay <hesitation> tsika tsy hasiasiaka zaza fahatany agny fa tsika masiaky zaza manko mahavy antsika <noise> mampitahotsy zaza amin'ny kobay ndraiky regny sazisazy aby regny.